أول شي تاخدي قطعتين خبز و تحط عليهم مايونيز أو زبدة ع حسب زوجك وبعدين تحط شرياح جبن أو شرايح لحم دجاج أو تونة أو حتى خضار مثل الخص و الطماطم وبعدين تغلجح السندويشة و تضغط عليها شويا حتى لا تطيح بس وبس سندويشتك بسيطة ولذيذة وجاهزة ألف صحة.